നാകുമുര് ബാലേഗ പോതേ നുയ് ഏപ്പുദു നന്നു। നവിന്ജഗ ലോഗു അധി ന പ്രഥിയഗ ന। ഇപുന്ജുമ്। നി മുകമ് പയേ ഛിരുനബു ഛുദ്ദമ്। അന്തേ നകു ഛല ഇസ്സ്തമ് നിജന്ഗ നുഗു ലേക। പോതേ നക ഏന്ഥ ബോരുഗ ഉന്ദേ ധോ അധേ ന। മര്ന ജോകുല് അപ്ദ അപ്ദ കാസ്ഥ കരതേഇക। ഉന്ദേ ധോ ഉഹു കോന്നി അന്ഥ സില്ലിഗ ഉന്ദേ ധി। നവ ലേക ഉന്ദേ ലേനേ ഇധിഗോ ഇപുദു അധേ ന। വിജയന് കേ സനിദര്ശനമ് അന്ഥു കേ നുഗു। നകു ഛല പ്രഥിയകമ് ഇപുദു ഇല നവിന്ഛദമ്। ഏക് ആകുന്ത നാകു അന്ധഗ ഉന്ദേ ധമ്। ഏപ്പതികി നി കോസമ് ഏപ്പുദു ഇക്കദേ നേനേ നന്നു।